العيد الوطني في بلدي طبعا في السعودية عندنا <hesitation> عطلتين، يوم التأسيس السعودي ويوم ال- الوطني السعودي، طبعا <hesitation> يوم التأسيس السعودي بيكون يوم اثنين وعشرين فبراير، ويوم ال- الوطني السعودي بيكون يوم ثلاثة وعشرين سبتمبر.